<noise> א קרעין איז א טראק וואס ס'האט זייער זייער א הויעכע <hesitation> וואס ס'האט ס'א- אזויווי א קעסטל וואו מ'קען אריין, און ס'פארט ארויף זייער זייער הויעך. ס'קען- אויב מ'וויל ערגעץ צוקומען און ס'זייער הויעך קען מען נ- נוצן די קרעין און מ'קען ארויפפארן מיט עס זייער הויעך.